في عطلات نهاية الأسبوع، نحب عادةً نقضي الوقت مع العائلة، نروح نمشي في البحر، أو نخرج في نزهة مع الأصحاب، أوقات أحب أرتاح في البيت، وأشوف فيلم، أو اقرأ كتاب، المهم إني أكون مرتاح، وأبعد عن ضغط -الس- الأسبوع، وحاجة أخرى أحبها هي الطبخ.